Tara lia lie ron ngilin hasogo nega siot te x ni muri. nei teron hasogen a lia. lie ron ppeiega galia gelu hanigantoa las naiega lomolomo. pipihu ha nigantoa nano lia. Poata teron hasogen lia. galia ron peieg galia lasi. alia hulk tsi esi. teron hasogegilia nonei mats marken siot eni. lie ron pe laseieg gu siotin roro tra lia. lie lu hanigagga lomolomo tanen. nalia ron hasagoho ha niga megen. Poata te la gulia tra mats saha mats makum te la wagulia. hasasogo haniga megen. lie maron ngile gi. eh. <hesitation> lie go mas hasogu kolos te piteiena man lima bara te katsin pasu ri iogana. lie ngil haseieg nonei mar kolos. luma tetene na turu halhala. lie kato lase gen a kanroro. poata te tatagi lia tara mats saha mats makum. galia hasogo lasega mats kolos Lue tara lase mui lie nonei mats kolos mats luma tetene. Nuana lie lago tasi. i latu. i me. lala pinpino naga lie han. lue tara lasim mi lia mats marken kolos ma nap tarei memi lia go hasogo mats kolos te pits na turu walima. nua hasina lie saha makum tela wagulia. te lanogua lia tru lotu. lue taram lie sogog mats kolos a mats niga. ken kolos turu meri blouse. u dress. koba tara nonei a tsi poata te roro pinpino gi lia. lu manapin tara memi lia mats marken kolos te ranga negu lia ni. tara las memui lia kolos lima tetene na e x ne murinen. tana poata lie la wago tara tana makum noa hasina turu pilei. lue tara nua hasmemilia nonei a mar ken kolos eni